لعبتي المفظلة هي كرة القدم استمتع فيها لأنها تجمع بين المتعة والتحدي وتحركني بدنيا. أحب روح الفريق والتعاون بين اللاعبين وكمان الأجواء الحماسية لما نلعب في الملعب. بعد الفوز يعطيني شعور بالإنجاز، ويخليني أفرح مع الأصدقاء. كل مباراة تعتبر تجربة جديدة، وهذا يجعلني دائما أتحمس وأحب اللعب أكثر.